Nhyiren a muhunii a ͻyɛ me fɛw ara yie yɛ nhyiren a wͻfrɛ no lili. Na dɛm nhyiren yi, mukohun no wͻ ber a mokͻr nserahwɛ wͻ kakum. Na mokͻree no, nna ͻnnyɛ ͻno nkotsee ne nhyiren a ͻwͻ hͻ nso wͻ dza ͻwͻ hͻ nyina mu no, ͻno na nna ͻyɛ fɛw ara yie na ͻhyerɛn. Na muhunii no, metseew kor medze bͻͻ m'atar mu. Nna ͻyɛ me fɛw paa.